א ספאנדש איז געמאכט פון א ספעציעלע מאטריאל, ס'אזויווי זייער קוועטשעדיג, סאו ס'קען איינזאפן זייער גוט. <hesitation> וועגן ס'איז די מאטריאל וואס ס'איז <hesitation> זאפט עס איין ווא- סיי וועלכע וואסעריגע זאך ס'ליגט אין אדער ארום. וואסער, זייף וואסער און סיי וואס.